பிரேசிலின் கலாச்சாரம் பல்வேறு உள்நாட்டு கலாச்சாரங்களின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பழங்குடி சமூகங்கள், போர்த்துகீசிய குடியேற்றவாசிகள் மற்றும் ஆப்பிரிக்கர்களிடையே முதன்மையாக பிரேசிலிய காலனித்துவ காலத்தில் நடந்த கலாச்சார இணைவு ஆகியவற்றால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.